Ny fankalazana ny fitsingerin-taonan'ny nahaterahana indray an, amiko an, <hesitation> Izaho tsy dia tia an'ilay fety be ireny fa ny anahy atao somary mangingina izany. Ohatra hoe ny ato an-trano ihany no mankalaza anazy an, dia izahay samy izahay eo no miara-misakafo an, dia mihinana mofomamy an. Dia raha te-hanolotra fanomezana moa izy dia arahaba soa arahaba tsara, raisina an-tanan-droa ny fanomezana. Raha tsy manome izy tsy atao mankarary fo izany fa ny fiarahana no zava-dehibe indrindra amiko.